Nau a kate nat le magam. A kate buk dang eke nei mobile e keviang ta kag ol e rina. A kate nas ni ol, ate mang sikei a nat bileke. Ate nas ni ol a ri vap kite boro i nas ni ol ve nau, a kate ol akorong e nei masin, ate wuak kag poi wuak. Kag ate ngat kag mamain ta sukal, kag kate ngat kag mamain ta ngavia, ate ngat kag mamain ta kakau, ate ngat kag mamain ta niu. Ti poi tan aungos, kag ate nas ni ol a ri vap kite nas ni gus maiten singig ti mamain ta tan aungos. Kite nas ni buat, kite pait iau, nau a kate ol ate ol mailik, papalik. Kate boro i manganu kate nas ni ol ve nau. Ate tokon kag poi maga palau, kag poi kande, kite nas ni me buat singig. Kite tung ve nau, nem kate ang pait ve ri vap. Kate pasal, pasal nem kate wuak na mamain ta peace duk na pait kalate kamus. Ante sinong aro pok vali kag lu ate tun bilangang ta kate boro i mang sikei a lu ro, kate boro i mang sikei a pata ro, kate boro i mang sikei a nem ro bileke ta mani, ate boro i senis, ate boro i poi nem aungos bilangang nike ti tan ke, ate buk ta kag ta mas sinong aro using anti kag wuak akorong a mamain ta wuak na Kag ka using a selen using a dang kate mang sikei a nem lava. So vali lu, kag ka mas ol akorong, kag ka pasal, kag ka ol nei gaten, kag ka tanga vul, kag ka maiak, kag ka wuak ni mamain ta nem aungos anti kag kun ro akorong. So, poi siva aungos e ngerelo a siva i te galas kate ol, ate boro i manganu kate nap ti ka buat na kame disturb palau pulukai nig. <hesitation> so, si tan ke ate buk ta mi kate de ni nem ke, mi ka mas nas ia ta kate amamailikan tiri nem. Namem a ri lovongai, nike vanga kain story ke kate sarai <noise> so nau a silau, ate nat i nei masin, kag papa ta suimailik tama. Kag papa ta start ol e nusa, ka pasal, ka pasal, pasal, pasal, pasal ka tokon a mang sikei a angbis lava tuman kala sarai au kag papa kamela pasal, pasal, pasal, pasal, pasal kamela buat e meteiang. Kamela ol e meteiang na kamela wuak kamem lu ewang, namem ka mela ol ewang. So nike wang ate buk a akuskus ke ta ri vap aungos ki nas ia na ki tun ia na ki nas ia ta nau a silau o suimailik kag ate ol e magam. So Nia vanang kate bilang. Kate boro i manganu kate nap ti ka vil aro iau nau a silau, kate boro. Kag ka mas longong aro pok ni kag papa na kag po vubu na kag po tasig. Namem akorong nem ka ol, nem ka wuak kem poi wuak anti kamem sarai anutuman namem ka ro vali poi wuak ang aungos. Kalaro, a poisa na sa aungos a ri vap kita abis ia ate lomon suai nina nei tan ke a <noise> sa kate buat ate ol valina eke, a la pasal mang poi tan ate sapal, sapal, sapal, market, ate kalip alak nap nei ailan namemte market le ate sang pok au, ate buk ta ri vap ki mas de ta nia vanang kate selen ti using na taka mas nas ta mani kate boro i mang sikei a nem ta taraka luk palau ia, taka dual bilang ta dang ang ti bikman, taraka using ia, taraka gese, taka kui, taka mulak, taraka luk kain nem bilangang a mani. So nike vang nau ate la sinong ala wuak, wuak, wuak, wak e rina na kag aina kala malapen au ala pasal asiang nap e lovongai, anla ol e lovongai nei hausik ol. ol. ol. ol. ol. ol, au a ka mela o Ki la check ia ri doctor, au mong kala siang ne kuli kati mong ka kokos, mong ka pasal alak, alak, alak, alak, alak, alak <noise> au mong an ung tul magam, a pasal a mela luk moni tul e magam <noise> au nemka mela sang alak. Sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, nap ti mong me buat keviang, nemta me kala ol vali, nemlong vanang ve kag aina nemlong mela ol vali hausik. Kana asan ta elma. So, nemlong kala ol ainoai i week. Nemong kate ol, mong kate suffer nei hausik, kate boro i mang sikei a mani, kate boro i mang sikei a pok, nemong kate suffer eke nei hausik, nemong kate amamailikan nei pait ke. Kate boro i manganu kate buat na ka alis imong ta sikei a mani, kemlong lain akorong pok kite boro i buat, kite nas ni kokuai palau anig ta na ka ali dang asiang nang kain nem bilangang kame buat. So, nike kala apung, apung, apung, apongua i wik namem ka ol valina, nia na same problem, kate same maiten palau mong kate ol valina. Au a mong kate ol lakak vali apongua na wik nemlong kate pasal alak, alak, alak, alak, alak, alak nap ti mong an buat si apotol i wik, nike vang kapo apotol iwik nemong te ol valina, so nemlong te ol valina ti kag boi ka luk marasin na kala pen ro lik au, mong kate ol lakak. Kate boro i manganu halivim imong, mong kate ol. Mong kate ol amamailikan ve ngono angkisnganan i nem <noise> i north lovongai. Long ka mela kun buat, nemlong kate organise ve rilong. Mong kate luk pok enei market au elma kate oros ve ni nei hausik rilong kate alipimai, rilong kate alipimai ta dang, nem kate ol. Au aina ang kana asan ta anna na kana anutuman kate kag nat ta vitolos kana nat, nambang kate osongon ta anna. Na tan ang atela de nirilong, alate bukol ve rilong using a kag na. t kate kag nat au kag ate ol ve rilong. Au ate luk a pok nemkate kuk, nem kate angan kuvul nap ti rilong kala kamus nei hausik. Ki asok irilong, rilong kate pasal nap e kopkop, long anla luk rangai lewang, rilong pasiang pok ve result, au nike rilong kate ol vali banis ang ane non suge i banis, ane palpal nenei fisheries, rilong kate ol lik awang. Rilong kate ol le ni rilong me review le rilong la siang pok ane meteiai, au nau a silau ate ol lakak. Ate namba three week ate ol lakak ve kag aina nei hausik. So nginang vak, a mang sikei a vuk maiten ta buat, ta buat singig <hesitation> mang po aina kite dang ve kag aina ta, ta buk iau ti sa? Au a elma ta antok iria ta Tan ang nemlong ta angvubuk, a nem, kana nana ri aina meleng, na kana po tauna aungos, au a kana po tauna e magam aungos, ri deky, ri francis, ri relly, ria aungos kite kol nina nei community na nia kate boro, kate kun buk akorong iau, nau a silau bilangang na nike vang nemlong mela te ol bileke. Au, a nemlong kate sinong lakak nei hausik, nemlong kate boro lak i itoiton ni poi rede aungos i maiten imong so nia vang kate bilangang. Nemlong kalate ol nei number three wik nike, nemlong ka ol, ol, ol, ol, ol nemlong la siang. Nemlong te boro i nas ni tan ang nemlong siang, ri doctor kite saupai nimong nap ti nemlong an siang nap e rina. Au, a ti tan ke, ate sinong nei lu ke, ate lis na kain dang ke, ate buk ta mika malangas a tokpeles vanang. Dang, dang i rina, dang i rina sikei a dang i rina neke, parik ta dang i tok pisin na english, parik a dang tuman i rina. Dang tari vubu monsang i kari sukal na nem kate ol using ia, au nia vang alate sinong eke nap ti kag an saung pok ane komo. Ate lis na dang ani ri vap kite buk nas ni dang tok peles. Dang tuman, kite buk a dang tuman anti karin alis anti karin asaul nei tokpisin na ingilis na tokpeles. Nike vang nau kane ate alis na tokpeles aneke anenei phone ke <noise> tan ang nemlong kalate ol nang ti siang pok ne rina, nemlong te boro i nas ni tan ang nemlong ka siang, nemlong kate ol. A nau ate nat ol e rina, ate nat wuak ni kag mamain ta wuak. Ate wuak gaten, ate wuak ni kag poi wuak lik pulakai, ate galas, ate pasal ne ngerelo, a kate sasal kure, a kate luk kang, a kate vak ngakum, ate wuak poi wuak aungos so, nia vanang. Nike vang a dang ke alate ol vanang, mika nas aungos ia anti kara using. Kate tokpeles, kate dang i rina na e lovongai a siva ang kate siva i te angtangai. Nata akusil imi, siva ang kita angtangai, kute boro inap ti ku bil bat ari nat i rina. Ri nat i rina, mang, mang gurup ang kita pasal lesuge, mang gang ang kita pasal lesuge au mang gang eke. Kite pasal ve sula, naip, au a po kainkain nem. Kite buat kite angso ta sula, kite ang so ta iat, kita angso ta Kite angso ta varap, kite angtangai ta naip, kite ngangatoklik ari vap, ri vap kilate oros, apo vap duk sikei kate sikei palau nang a anutuman using kilate ngatok a patuna, kite ngatok a sansivanina, kungana, pongua na kakina aungos, pongua na kungana, kite lamlamtok alakia na nia kalate oros, kate bilang ta tinpis. So kate akuskus i lovongai. Lovongai parik kapa kate mang sikei a rina, kate rina i atukul bilangang a kainkain maiten kate buat singina. A ri vap kite <noise> ol, kite nas palau na kain wuak ang, so ate buk ta ri lovongai mika taraim nna mika senis, mika tanim imi, mika tanim a kain laulauan ang. Ate piras ni, nau a silau, kag ka sai siang ve ri nat i lovongai nei kain nem ang. Angso ta sula, angso ta vut, ate piras. So, mika telan ta sukal ni ngavia, mika telan ta sukal ni tapiok, mika telan ta sukal ni kau, mika telan ta sukal ni pitpit, mika telan ta sukal ni kumu, mika telan ta sukal ni kapis, mika telan ta sukal ni poi kainkain nem, woe taraka angan ia na taraka masung na taka telan akorong ta kara to na taka telan ta lotu na taka telan ta mang poi nem aliu woe kate ro, taka telan ta akalit Taka telan ta wuak ni kara poi wuak nei community. Taka tung kuvul, tak wuak kuvul, nesuge a ro ka buat nei liuan ira aungos. E nia vanang kate bilang. <noise> A dang kate mang sikei a nem woe taka using ia, tara ri vap. So akuskus i lovongai kate bileke. <noise> Kate boro i mang anu ka vil aro ira, tara ri lovongai. Nau ate de ni poi nem ke kate sarai adual using ti tan ke, kalate sakol ni rong. Kate boro i nguan bilangang val aino, a tan ke kalate tan tapus na kana poi dang a kara volava kala sarai pok bilang val kita antok aino ta ka angasungai i kana tan ka buat ania, a kainkain maiten. Ku akeke na kam tambu, ku akeke na kam maga, ku akeke na kam kande, ku akeke na si pulukai nei community, using kute gus a maiten anti kamilong angtangai na kamilong ol ka singak, goeng na ol inei rina. Au nau akorong ate buk ti tan ke ta tara ri nat aungos taka mas senis o taka asaul pokai ni lau, using a lau kate mang sikei a nem singak. Kate boro inap ti ka itoiton ira nei siksikei a community na sikei a mete lu, using a mete lu kate siwa i longong ani dang ro. Taka mas nas ta taka te boro i sa, takate ro sikei tara akorong taka te luk asingak ira ta karan serei <hesitation> vap taua. Tara ri lovongai ti mamain ta tan aungos, ta kate bil asingak pok ira. Ti tan ke, ate buk ta tara ri lovongai taka mas tun aro tuman na taraka using a dang ro. Dang lekabang le ta to, nike kate to na to pasim nike nganing lakak, na to kan buat ti tan tapuang iles vak, tarungan buat pok kuli dang. Tarung kate to kuvul ve dang. Kate boro i nap ti dang ka boro, au a <noise> taraka mas liu nei selen woe a bikman kate buk ia ti mamain ta tan aungos. Au, nau akorong a silau ate tung makim a kag lu e nei masin le na kag lain e nei community, ate buk ta taka mas nas na tara using a lau ro nei tan ke. Au, nike kala two thousand twenty five, ate buk ta taraka liu aro tuman nei tan ke. Tan ke kalate boro i mang tan nira ti kara gulang. Taraka mas ol na taraka using a dang ro. <noise> Nike kate togon a mang poi angtangai lak kate sarai e lovongai a taraka mas taraim ta ri nat tara ol ta nguan join an ni. Taraka ol ta anguan tung kuvul an ve vap ang kite nguan ang pait. Taraka ol. Taraka using a dang ro, taraka using a nas ro, na taraka act aro, tara ka active vali lau o dang. Kara laulauan ka kating na taraka ol aro palau. <noise> Val nau akorong, kitala so iau, nau a silau, kita so iau ta sula na kamela asungai i pakangat. Au kila akos iau esuge ikem angso veri takavis, au a lain lava tuman. Takavis, tienkasapang, poi vap duk tuman. Kate pasal a join up ang ve vali poe rede. Na tan ang atamela oros nei hausik, nala nas ta kag la nap ni join ni angso using anla angso pok ve po tasig akorong woe nambang ate pasung iria. So nau ate boro i mang dang ti dang, ate buk ta taraka using palau a lau ro na lau ro ka asereai ni ro e mete takaman na nei community na nei haus lotu na nei akalit kuvul na tara kate ol aro na taka te maramarak ti poi tan aungos. So, nia vanang kate bilangang. Tan ke ate akuskus ta kain akuskus ke using kalate tan tapus anira Kate boro i mang tan kate bilangang val dang lava, nambang kate bilang na tarata mas de aro nei tan ke. Taraka ol ta paul nei tan ke. Tan ke kala singak anira ri nat tapus na ri kavulik tapus na ri natlik na ri si pulakai we kite ol. A kate dang behalf a lovongai <noise> ta taraka mas nap, ri lovongai, taraka ol ta suai tauke pulakai an tarala sinong aro using a to ke kate mang sikei a nem laba tuman na taraka liu vali laulauan ti lukun tuvura, ta taraka mas angan kuvul, taraka sinong kuvul, taraka angradangeai kuvul na taraka ang sang mete kara poi takaman using a dang kate nem tuman, kate boro i nem kapau a dang. Tara kate nas ni luk nina ta kate kapau sei parik, kate dang tuman ta tara ol aro na tara longong aro, tara mamaila pok ni mang tungara anti kara to a vunga na taraka ro. Au, a tan ke, kate <noise> dang aro nei mobile ke using anti kara longong na taka using. So, nike vang alate dang aliu na <noise> kala vunga na story ke na nau ate pasal alak lakat kulina o nau alate ol eke e keviang. Kate bilangang ta next week, kag ala siang pok ane rina <noise> o man kate boro, nang ate ol lakak eke nei hausik nap ti kag to akorong man a aina lapun kan ro, mong kala siang lakak. A elma kate kag aina a kate ol ve nia nei hausik. Malepen ang kate malepen laba tuman. Kate tokon a mang sikei a malaria kitmat kate ol nei kana pukun, a mulak lava tuman kate ol nei kana pukun. Au, a <noise> kate tokon a poi kainkain nem nei pukunina. Au, a kag ate ol eke nap ti kag an siang pok vali kag siva akorong, nemlong ve kag aina kana asan ta elma, ane lovongai pok. Au, ate buk ta nami ri nat ate face a kain maiten ke au mika sinong aro using a tanag mi ka kun luk aina, mi kate liu vali selen ang woe kate ro, kate boro i kain malepen bileke ka buat si kam poi aina using nami kate using na selen ro. Mi kate boro i bot, mi kate boro i liu vali selen ang ate liu singina, kute liu nei selen akorong ite buk ta ri vap aungos. So taraka mas nas na tara ol aro. Dang ke palau kate bileke, o ku ol akorong mete kam takaman. Nau a silau ate dang, nau ate nat le magam. Sinong aro mete takaman na ku wuak ari wuak, kate tokon a poe wuak duk, ku kep kam paret nei bon, ku kep kam sung, ku sung iat ni kam sung, ku sung iat ni kam rot, ku sung iat ni Kam poi siva aungos i te ol anti kam ro na ku de nina tan ang kanla serei vanang bilang val kam vubukai using kate boro i manganu ka asereai ni mang sikai a wuak ro mete kam takaman, a nei kam community na vali poi rede aungos woe takate sunguk ia. Tara ri vap tara kate tung ni ri vap, kate boro so nike de vang ate buk ta ka bilang. Taka mas sinong aro, ri vap aungos using ti kara using ni kain dang ke we ate dang tatana eke e keviang, keviang hausik e keviang vali hausik, e keviang. Ate buk ni mika using kag dang tatana eke e keviang. Au a ti tan ke, ate buk ni tara mas longong, tara mas longong aro na taka ol ani taraka nas ro na taraka usiusing a dang ro tuman <noise> au na kag mang sikei a akus kate bileke, ata ol, ol aino i kate natlik, <noise> akte boro i bot, akte ol aro tuman. Au, ala pasal an late voko nei los vali sivan ang si papa akorong ta suimailik. Ate voko sunga. Voko, voko, voko, voko, a mela palak pok palau ve kag sikei a tepe kavura lava tuman, aunai tepe kavura, sunga lava tuman Namela palak pok ve nia, namela serei siri papa ve nana. <noise> Na sarai a nana kala maramarak suak anig. Au, kala ta tarai, ka asiang a sunga nei susupen, kala pur. Kala pur nang kuvul ve ka anini na wan kut, ka atung ia kuli kut kuvul ve kala bol nang. Bol, bol, bol, bol, bol, bol, bol, bol, sangu, au ka soso dong na pelet. Au ka songo iau, ka songo na makanlava, ka songo na doris, ka songo na kuibut, ka songo na po, ka songo aungos na poisan aungos a anutuman ang kite ol ve namem. Nem kala angan kuvul, au nemkala ol. Taneingelik nemka pasim, tapangin vak, <hesitation> <noise> a ri kinius, ri makanlava, kuibut ritol kala tapasuk vang. Tapasuk nang, toka siang tol anla aising nei los ang, vali nei dul ang. Tol anla aising, aising, aising ewang a kag papa ka buat, ka la sui iau ta, au a ri nat lik ang eoi? <hesitation> naka bile, ritol ta la pasal ane nei los nang. Au ritol tan gus sa nei los? Tol ta antok ta tol an luk kang. Ing? Au kanat, tarung pasal tarung an songo le iritol. Au nemlong siang asiang nei rot <noise> mong ka pasal, pasal, pasal, pasal, nemlong ala longong, nala musik. Tol nang, ritol tala gulang ewang. Kitol ta gulang, gulang, gulang, au a Nemong ka pan asiang a papa kala antok iau ta, iwang, ku luk na vuk ngamu ke <noise> na ku tangai a kuis i ngavia lal ang. Na tan ang ala liu akorong, ala tangai na kuis i ngavia lal ang, au a papa kalate tung, tung nang kala songo iau, me, me, me tana abis tuman! Aka liu vanang kuvul ve ka teng ia e kungana nang kuvul ve kala luk ia. Ka luk ia nang, kuvul ve nemlong kala pan asiang. Nemlong ka pan, pan, pan, pan vanang kuvul ve peu kala de, kitol kala leg luai nei dul ang. Ari makanlava kite la kun miting aungos ta dul ang, ari kinius kitala kun miting aungos ta dul ang a kuibut katala kun miting aungos ta dul ang kuvul ve papa nang kala de ni ritol kuvul ve kala songo. Kala songo, ai taleng! Nami kate vil sa nang? Parik memtol kate gulang nang. Au mitol kate gulang sa na ngoe vanang a po kang eoi? <noise> a parik, a po kang ang nang kate boro. Namemtol tamela gulang palau nang, nemtol ta boro i pasal ta luk kang. Kanat mitol me! <noise> makanlava ka tadut ka aino alak, au kinius emung e liuan, au e kuibut emung luai, kate aimung bat. Tol pasal, pasal nang kuvul ve kag papa kala antok, mitol me, mitol me ka lain eke! Au ritol pasal alak, alak, alak, alak, alak, ritol kan lain kuvul ve papa kala luk a ngavia lal ang, au, ka tapasuk nang Nala antok, makan, pasal alak aino. Tan ang nang, a makan kate pasal alak aino, kuvul ve woang kala sap ia. Ai, na antok imitol, a woang ka sap ia kuvul ve a lapun ang te sakalvanga akorong kul ve woang nang, ta de ni kuis lava ang tan ang ta sang kuvul ve kuis i ngavia ang kala luk kap ia akorong. Tan ang ka luk kap ia, kuvul ve nia kala sang nang. Sang, sang, sang, sang, sang, kala palak nei tongong ulau, kuvul ve kala antok, ningus me, kuvul ve ningus ka palak, palak, palak, palak, palak, <noise> mitol ta ol evoi? Parik nang, tol kate aising pulakai pana. Au ngone na po kang ang? Ka boro nang. E ningus, ku te mang sikei a nat bot akorong, kuvul ve ka teng nang a ngavia lalanul kuvul ve ka ngam ngamis na ningus. Ngamngamis, ngamngamis tana, ngamngamis, ngamngamis kuvul ve ningus kalate oros. Kalate oros nang kuvul ve papa nang kan liu, kala buk teng nina velai ninia ka tadut kala ulau, ulau alak nei tongong. Ka ulau, ulau, ulau, ulau, ulau, ulau, ulau, ulau, ulau <noise> kala buat nei tongong. Papa kala so kati nei tongong. Kala kamus kamela siang pok kuvul ve kala kun songo na kuivut. Kuivut, me neke. Paliu nang kuvul ve ka atung iria, ria kuvul ve ka loi ia, loi, loi tana, au kala tapasuk. Tapasuk, tapasuk, tapasuk, au nemtol aka buat nei tongong, nemtol ala mun ni peu. Nemtol aka mun nang, kuvul ve nau ala, nau ala tun alak. Ate boro tuman i, ate boro tuman i anguan de ni ritul. Papa kala songo, songo, songo, tol kala mun asikei kuvul ve <noise> papa kala antok ta tol la pasal pok. Au kamela pasal alak pok. Pasal, pasal, pasal, pasal, nemela buat vali lu. Ria kila boro, boro i nguan ol an ewang. Au, nemka mela ol, mela cook aro, cook, cook, cook sip, sangu na susupen, nemka angan kuvul ve ri kila buat ve. Ka buat nang vali lu, ate buat velai vuk livuk lik nang, livuk. Au, laplap kala poso suai singina, au poso suai ti makan, poso suai, au nemkala ol aro. Ritol ka kuk a pok ang i ritol luk nei pua, kuk aro sip, kitol kun angan. Au nemla ol vali lu. Au, poi akuskus ke nang, ate akuskus i aino vanang, i kemte ol, i tan ang nem kate natlik. Au ari vap aungos, a ri nei lau, namem te ol ti taun ang na lau ro kate ol, kate boro i bot, kate boro i angbis, kate boro i to a singak. A to ro papalik kate ol vali mamain ta tan aungos. Kate boro i mang sikei a to singak. A nike vang ri nat, ate buk ni tara mas to ro, ti tan ke <noise> using asa, tara kate mas tung kuvul, tara mas tokon na poi nem ro si support nira bile ta taka tokon a lu ro, taka tokon a kakau, taka tokon a niu, taka tokon a lu ro, taka tokon a kara maskit ti galas, taka tokon a sitiring ti karan uk ien ti kara angan mete kara lu. Poi nem aungos takara mas tokon ia. Taka mas tokon kara sapal, taka mas itoiton aro nina, taka mas tokon mang poisa na nem aliu, aliu, aliu bile. Using a sa? A manganu kate boro inap ta ka luk mang sikei a nem a kame alis palau iau o ka alis palau ira nei community, boro. Kate boro na kate boro ani nap nei tan ke. Taraka mas dualai akorong na taraka wuak a wuak ang anti karan sarai anutuman nei tan ke. So nia vanang kate bilangang. Kate lau, kate lau we kara poi vubu aino, parik ta lau i tan ke, parik. Nei tan ang, kara poi vubu kite ol, kate boro i nem ke akalit. Akalit kate boro e kuli rina ke, a ri vap kita te longong palau a pini. Nem ke a pini, a ri vap kitate ol ve nia. So pini kate mangsikei a nem lava. Man ki dang iau bilege ta ku wuak kam maskit, a mas wuak kag maskit. Man ki dang iau bilege ta kag wuak kag sula, kag wuak kag sula. Man ki dang iau bileke ta a sal kag vul, a sal kag vul. Man ki dang iau bile ta a sal kag use using ti kag kalip akorong ta use. Man ki dang iau bile ta wuak ni mang ke wuak bileke ta tanga ei, nang nala kalip na kag vul i sal ang, anla ako ei kuli kag vul i sal ang. Man ala buk maiak, ala teng le akorong a maskit ang ala galas. Man ala buk hook, ala luk le na sitiring ang ala pasal akorong anla hook akorong. Kag sitiring ve po hook i kag samui na ate sinong aro. Kate lau vanang. Tara ka ol ta suai bisi palau o lomlomonai ni po wuak we kate boro i angkokoai ti kana pakangai anira nei tan ke. <noise> Nia vanang kate bilang. <noise> Au nike vang, nau akorong ate nat i lovongai, ate dang ta tara ka mas using ni lau ro ang ta taka mas using a pini ang ti lukun tuvura lekabang le. Man ta ka bot a pini ang si lukun tuvura, ta kate bo inap ti ka serei mang sikei anutuman ro luai. Tara ka anutuman woe tara kate buk ni tara kate tangai pok nira, tara kate buk ni tara kate so pok nira ta sula, tara kate buk ni tara kate maras pok ira ta mara maras. Kate boro i mang sikei a nem ro sei tara ri vap, tara kate buk ni tara kate akui palau na mang tungara ta tara maras ia nei tan ke. Au, nau akorong, kag dang ane lovongai ta taraka ol ta ang marasaian nei tan ke. Tara ka mas to kuvul na taraka ol aro na tara wak na kara poi lotu na taraka sikul nei kara poi sikul na taraka wak nei kara poi hausik or kain rede bilege, ninia vanang kate bilangang. <noise> Au mang poi rede kate tung, tan ang taka ol, taka tokon a poi lomlomonai ro using taraka liu vali poi rede aungos vala duk tuman. Kate boro i manganu kate nap ti ka pakasereai ni mang sikai a nem nira e lovongai, kate boro. Parik taka po ro suna ta mang sikai a masta i aus- australia ka buat na ka me alis ira ta mang sikai a pan mani, kate boro. Ku mas using akorong ni pini nang. Ri nat ta mas using ni pini. Ta ka ol ta suai gulang an, boro, tara ka respect poi nem ke. Ate dang ta respect, kate respect ni kag aina, o kam aina o kara poi aina siksikei, taka respect ni kara poi vap nei community, taka respect ni ri vap aungos. Nesuge, kate tokon a ro vanang using tara kate using a dang. So dang kate nem lava, dang ta to le kabangle, ni- nike tara te to valina, to pasim an lak, tokon sabonai pok ni dang using a dang nia kate si vang? A bikman apok. Bik man nang nia na dang. Dang parik kata serei le ti manganu. Tang ang a ri adam ve eve kilung ta buat, nang a dang te buat. Kate boro i mang sikei a nem kate singak. Tan ang ta kate saka bilan, ta kate singak o bile, ta kate boro i pok, kate boro i money, tara te suffer, poi rede bile tara ka ol ta bisi an, tara aungos ri vap i lovongai. Sikei ku dual, du dual na ku using palau na potol a vuk dang ang ingo, using a dang nia kate anutuman. <noise> so nike te vang, a kate buk sarai pok ta taraka me sarai pok vali tan ang si lukun tuvura le kabangle tung nike ate buk ta nau ate mang sikei kapa naka usiusing ia na numai a saka nat an e rina ku mas kun using nina anti karan sarai val aino using a tan ke kalate sakol anira. Taraka ol ta suai using palau ani dang ang, taraka using ani dang ro nei tan ke. E, ninia vanang na dang ke kate bile. Dang ke kate vunga using nau, ata experience akorong a kain nem ke na bot o kain nem ke pulukai vanang. Tan ang tara kate ol nei tan ke, kalate tan tangin anira. Tara ka ol ta ngon using ani tan ke woe tara kate buk sarai vali na, angtangai. Taraka tung bat na angtangai. Tangai pok ni tasim, tangai pok ni taum, tangai pok ni sansivanim, kala nap. Kala nap! Kala nap! Ang tukulina taraka mas ol aro nei tan ke. Using nau akorong a kate kun tun, ate tun ta matag, a kate de ni rangai, a kate de ni tanga tok kunga, a kate de ni tanga tok kak, a kate de ni angbis, a kate de ni buk aina, a kate de ni angso ta sula. Poi kain nem ke nia kate ol vali mamain ta tan aungos e lovongai, so taraka mas ol na tara using aro na dang nei tan ke, e. <laughs> Au ia, <noise> nau a kate nat i lovongai, a kate buk nas ni tan ang aino a lupun tuvura kate ol, kate bile val nike? Nang tukulina, nau akorong ate buk ni tarala kamus ni wak ni kain wak ang. A lupun tuvura aino ki te sinong aro lik, kite pini siksikei kari mamain ta kavulik nei kari poi hauskuk. Kite pini siksikei kari mamain ta nat o kita asinong kuvul a ri nat nei rangama, nem ke kite posong ia ta rangama. Rangama kate siwa i te sinong kuvul ta ri nat na kite ang pini o ang radangai ta selen ti kari using na kin sabonai ni ro using a manganu, aino kite boro i using ni nem ke na akalit, kate boro. Ki te te using vanang, a nas ro, anti kari pasal na kite sabonai ni mamain ta nem woe kate ro aniria na tarate boro i mang sikei a selen si kara using, using a nas tiri vap kavang ria kite